ɔylɔ lanulɛ, kɛnawuɔylo la, mɛɛ itɛtikatuɔɣlɔ nudunu kaaʒɛ, kawu mua nɛakɔnebua yeyiviniu ivuava, keyivi nivuava la, mɛ <hesitation> tsuivifue nayava, ketsuivifue nayava la mɛ avani, meboyi. <hesitation> boɔkɛla mɛ <hesitation> wloyi, <hesitation> wloe bua la mɛ atsi <hesitation> tsukui wlivliwlivliwli yɔdu nu gaʒeli, kɔɔdu nu gaʒeli la mɛ ayoyɔ niu iwu: ɔlɔlɔ, dzakali, kuibo nɛkuwani dza gblo ameyui ayili mɛ <hesitation> dzi. Ɔta ɔtsinalɛ ɛkuɛdi bua kakɔna duwuikpa. Bua mu <hesitation> ɛdiɛ buaku yovowani afona ba kawue, ku wakɔnodu nu ɛkululie kumabedzila, ɔtɔbiabue bua ɔnabuɛ lu ɛdiɛ buaku wuatu kawula kumazɛ kumawu. Mɛ yakatu muɛnafu amu nu ya nidie kuyɛamu yakitudzi la, yakutu yɔɛdi mavani mɛ ayoyə aoowinivu; mɛ aokelego muaku awulani akɔnaawu nɔkuli bafa mɛ <hesitation> tsile kɛ blame. Buamu ɛga naduyɛ, aloɛma konatuɔɣlɔɛ la, kevuediɛ bukɔdu <hesitation> ɛfululuiɛ kawu ɛtufueani abakawue la mɛ ǝtabi, yakatu keleamɛ ke. Atadzakploiɣa la kalɛ; buamɛ wukedzi udunu su la, mɛ abuɛba ku ɛtuse maduwuo.